بالنسبة لك لي اللون الأحمر عندي يرتبط بالجوة، ويمتل الحب والسعادة، يعني متلًا في الأعياد والعروض يشيلون الأحمر كدلالة على الفرح والحظ.